mano sdaba ega lau pilo mano gena lebino tora ena kam otu ua en`a soro iya ino sari ngara moi masofo ena so sari guae masofo ena oyo guae anggena rai ena soro iya toma giawas ena lila giawas gena masofo ena oyo yali rai ena sari yadi masofo ena yo oyo ena ma sofo yali dadi mano gena serai ngari moi ma sofo futum doya tora ena tarifu rai rasi ena soroi ya ino rewa ena semote maten toma hate majaga sado sita bulo bulo maha ega lau pilo gena rasi labino tora gena ena sari nguti bolo ua ena sari pake pake la gahe ena ma ngam ena oyo rai rasi ena mapali tora toma gunyuhi manggena ge sado sita ine.